Aika misy sakafo tiako ohanina nefany tsy haiko ny mahando agnazy. Ohatra fotsiny zao a <hesitation> laoka hafangaro an'izany voanjobory izany izay zao a tiako ohanina nefany tsy haiko mahandro anazy.